أكيد بختار عمر الثلاثين, لأنه وقت يكون فيه الشخص ناضج, وعنده خبرة كبيرة, لكن - ويكون بعده عنده طاقة وحيوية, في هذا العمر يتيح لك استكشاف الحياة, وكمان تحقيق الأهت- الأهداف بشكل أفضل, وتقدر تستمتع بالتجارب الجميلة, ف هذا العمر أحس إنه وايد وايد مناسب.